Ñ'antony ñ'ilà ñy trañom-bakoke: -Hañajaria ñy raha tokony ho hainy ñy taranake. -Manahakan'izao aminy fahapanjaka reñy, ajary ñy taolany ñy panjaka, ajary ao ñy raha nampiasany ñy panjaka ho hainy ñy olo maro hoe nisy panjaka ñy tato reto ñy raha nampiasandrozy, mba ho ainy ñy taranaka afar.